في طرق كثيرة اتأكد فيها اني اعيش حياة حقيقية. مثل التعقيد والتنظيم اللي في حياتنا. لانه ما في ما في انسان يقدر ينسج هذا التعقيد الموجود حوالينا. او هاي الحبكة اللي نعيش فمستحيل تكون هي حياه افتراضيه